um monorimo pakai nunu pandapat-pandapat um positiflah um ino sanantiasa' pekalah nunu yang barlaku' da sekitarlah pasal ino oni caranyo buli kuo kan tau'lah manusia' ti kan.

AI ti buli pakayun da kahidupan bilang adau ti um apabila iyonyo ma-mapontong da generasi um sakarang kabaik-kebaikan-kebaikan um sistem AI ti um sabab sistem titi kita pun bagayad iyo mamarakam kamudian nanti ada ulun buli makarongou dan buli mangidit nunu rakamon da ok.

Monongnyo warna langit ti isa motomou iyo motomor motomor bo no motomou no hijau malayunya hijau motomor ti biru da warna langit ombo magagia motomou nakasala ti nio monong iyo motomor motomor ti kabiru-biruan ino malayu kabiru-biruan motomor bo no lainkah motomou bukan motomou um bukan motomou.

um Kalau suda jangka rasam rasamlah bila suda jangkanya makadau makadau saja nogu yo tapi dalam um ulan-ulan titi rasam saja tapi ino ni lah rasam sakajap kadang intuong kadang tangadau kalau iyo tangadau bila rasam isa balaku bokorojo da kabun motong.

Mamiri' atau mangimat da duit ti sanang oni' um kalau kuo momoli ni' nunu yang patut perbelanjaan makanan harian dan ino onilah caranyo kalau tokou mapalabih-labih da makanan harian um kemungkinan tokou mangganggu da bajet pamakaian da duit keluarga um nilah.

Miso perkara guton ku um kuo aru ku kakal siat um mamajaga da makan sabab kalau isa mamajaga da makan ti ino nio penyakit dan jangan da lain-lainlah panyakit ti buli tumapik um mula-mula takiak um jadi buai-buai ni' makalu magayu sakitnyo.

Sepatutnya pegawai toro ti penili ti iro pika da nunu nunu nu keperluan da rakyat rono Senantiasa iro sumuang da kampung memforward-forward da kuonyo tapi kadang- kadang ada nini pengawainyo ti lain ka sumuang da kampung, da pajabat iyo mana mapandai da urusan kampung masalah kampung ino ni masalahnyo ni

Acara parayaan tampatan ti aru nini' karamaian da um pesta bagandang um pesta rumbio um pesta ambuyat.

um Da bilang adau ti nu gaya tokou um manti oni lah um tokou um guang santiasa sanang guang um manu nini da tokou mangaal da korojo-korojo yang aru baguna lah untuk kesihatan tokou um mapasalura da umos manu jadi kalau tokou kuo.

Da guang ataupun da salura walai ti lebi kepada nunu aktiviti mu alun lah kalau mimang ikau ri muli ko sodopon manguo ko da bunga mimang da luarlah isa kan da salalum walai saja tapi kalau mampurasam ogu yo mana ogu da luar mimang lah da salalum jadi yang um kalau oku labih suka da luar lah um lebih terbuka udara segar dan sebagainya.

um kaluargaku aru ni bacarita pasal sejarah do dalaid. dari zaman jipun sangsaranyo iro mogium da akan sangsaranyo ri mapaiyou da anak anak-anak no beletupan bakudutungan bom mana mibadil mana jadi inolah inolah bacarita pasal iro sejarah da dalaid musim dalaid musim jipun.

Kaidupanku ti nobontuk um da guru' mentor saudara'-saudara'ku ti kalau guru'ku ti mogilo monong idayatnyo do oku um kalau saudara'-saudara' pikanak pun aru nini' nagandamanku mongontong disiro da indu yama'ku na susah jadi' oku pun sa' mau' um da masa dapan oku ti pun susah sama' da disiro.

Bab pamakaian biti talipon bimbit ti iyonyo bagantung kapada da cara korojo kalau macam okoi ti guru um nantad da pagi dalam pukul tujuh sampai pukul dua belas no kuranglah ikou mamakai karana ikou sudah mangira bokorojo tapi salapas pukul dua belas atau pun dalam mula-mula ikou nakarikot da walai jam satu macam manu sampai suob paginyo insha Allah ikou akan masaruklah masaruk mamakai da talipon karana katika tatino masa tatino ikou isa nio bokorojo ikou lebih kepada mamalayan da talipon.

um kanyu sumodoi um ulun mapandai sumodoi sanang ba pasal mapandai sumodoi tapi kalau ulun isa mapandai sumodoi nu gayanyo waig no ilakaknyo kuro isa' molosod mana' nogu bosino' makapatai mana' nogu bosino' susah nini' no. Kalau mapandai sumodoi sanang bagusnyo oku mapakaiku manu pasal mana tau nugad da barang kuo bosino' nai' kakarum-karum mapandai ko sumodoi sanang.

um Program kra-kabajikan yang momonggor da karajaan ti macam aru untuk warga amas warga tua no aru iro tokon da bantuan -bantuan manu bantuan kabajikan kalau tad ulun yang susah inolah ino ino monongnyo um program kuo kabajikan kuo karajaan bah no.

Iti warana langit motomou ti oku pun isa barapa mapandai tapi kalau mongontong mungkin magayuh magayuh langit ti jadi makabias da cahaya sebap kalau da langit monong maitom ntai.

Sada'lah um sayau atau pun miuzik tradisional ti iyo lebih kepada um benda yang paninggalan daripada jenerasi yang lalulah atau pun yaki-yaki tokou kalau bilang kepunyaan indidvidu rasanyo kalau da pogun jami ti sada semuanyo asil daripada peninggalan nenek moyang.

Pariama tokou siti da dadau ti Alhamdulillah mabalutlah um matu adau pun sinamalura um rasam pun sada jadi pariama da adau ti mabalut.

Gayanyo masyarakat tokou manyapul da ulun mermelukan aru nini tokon da sadakah-sadakah aru nini manyapul da ulun nasusaan um salain ri aru da siro um manulung-nulung mangatud da makanan um terutama taim banjir.

Kalau da da nagara jami da peringkat nagara lah Malaysia ti kan kuo mem-mapakai pemuzik mapakai da yang mapakai ku seperti Dato' Johari Salleh lah panulis iyo nini panulis muzik bah noh iyo nini kompuser iyo nini panulis muzik manu ino mapakai ku tapi iyo isa manyanyi lah kalau panyanyi ti yang mapakai mu no Jamal Abdillah oni ino tampatan lah.

um Yang makawatir joki tiyo talipon bimbit ti salah satunyo kocauon da scammerlah kanyu kandu scammerlah sekarang ti iyo buli mangacau da taliponmu dan kemungkinan talipon mu no iyo buli mampasuang da data-data samaru-aru atau pun pakayunnyo untuk manipu da rumo-rumo atau pun kawan-kawanmu yang aru numburnyo da taliponmu. um ino nio.

um Da budaya jami' ubat-ubatan tradisional ti mogilo monongnyo seperti aru ni um gakat-gakat kayu tapi maru' nini' gakatnyolah ino ulun yang mokot mapandailah makatutun da ubat-ubat tradisional iyo mapandai maramu'lah ino monongnyo ubat-ubat tradisional torono ino nio napaiyou mapaiyou da jaman dalaidlah musim isada' hospital.

um Di antara cara pambayaran yang nauga da nagara ku da dalam tempoh sat limo ngotoun ti cara koyo panggunaan talipun um kadang-kadang tokou mamayar melalui telefon oni pun buli secara online um rumo tokou mambayar da nunu -nunu um online um maya manyuang nini da akaun yang sapatutnya tokou membayar um ino oni caranya isa nogu payah tokou bersemuka ataupun tokou mongoi um da bank mongoi pambayar mamayar melalui telefon online oni buli mamayar.

Petamanyo um pendapatanlah panca pancarianlah kan kalau sudah paya paya mogium da pancarian tatiti um kainduonyo mengkali iyalah isa mingam dengan um kelulayan manu anturunyo manatau tana yang ada walai ri um tana ulun um inilah.

um Da nagara titi pariama nauga isa-isa nini mauga tapi kalau mongontong kalau da yananku ti liud lah maka liud-liud-liud magayu keduonyo um malasu malasu ti ino nio maka suhunyo majangkau.

Mamulai da paniagaan da nagara jami ti monongnyo mangaya da undang-undanglah pertama ketutunan gulu undang-undang ba cara baniaga siti miso lagi modal lah kalau sada modal kuro gaya kuro gaya baniaga modal um undang-undangnyo perlu mangalap da lesen ataupun lesen lah lesen kebenaran antad da PBT manu untuk paniaga dan paniaga no pun kana mamayar nini da LHDN Lembaga hasil dalam negeri income tax no.

Iti da budaya bangsa jami tilah bangsa Bisaya yombo-yombo oni ahli keluarga yang mosomok matai atau mazak ti biasanyo da walailah dan yang mamajaga ahli keluarga terdekat kalau mutuo mututuindu atau ama anak-anak nio mamajaga kalau sangkatabinai pun sama ada katabinainyo yang mamajaga indu-indu inangnyo atau pun anak-anaknyo sandiri. um Isada tokou tokou isa akan mangatud da mututuo yang nazak ti da mana-mana kalau pun iyo naninggal da walai da walai kalau pun iyo naninggal da hospital da hospital um macam manulah.

Perkhidmatan awam fikirku ti yang panting ti yang monong-monong ti Jabatan Pendaftaran Negara' koduonyo um Jabatan Kebajikan mamajaga' da ulun-ulun um sa' banasib mabalut.

um kasiatan yang makawatir kolod da nagara' jami ti um cun adalah kandu panyakit tiga serangkai cuntuhnyo um kancing manis, darah tinggi', buah pinggang ino di antaranyolah apa kit di antara panyakit-panyakit yang makawatir kerana' jumlah pesakit semakin bertambah dan pesakit-pesakit yang sumimbalut semakin berkurang bahkan ada yang sain sehingga mambawa maut.

Kalau bangsa' tumbu-tumbuhan ti sasakut kalau sasakut ti sama ada sama da sangup sangup mogilo lain lagi um lolobu' lolobu' pun mogilo nini'.

um sistem sokongan sosial ti monongnyo sinodio no da karajaan riii mogilo da yanan kementerian kementerianlah kementerian um kementerian kebudayaan kementerian belia dan sukan kemudian kementerian perpaduan manu aru ninilah sinodiolah untuk um item-item yang menyokong da sosiallah sokongan sosial ti inolah yang napandayanku mogilolah kementerian yang berkait rapat dengan rakyat dengan pemimpin manu.

Kalau korojo iskul kuo nagandamanku molin kokolot ti mangaal da soalan Mitimitik Mitimitik ti ondong molin sebap oku pun sa barapa' mangapal da sifirku.

Berkaitan dangan paguam ti iro aru persatuan sendiri um jadi kalau tokou ada masalah tokou buli mongoi da mongoi gulu lapor da badan da polis mongoi gulu lapor da jabatan kebajikan um dia melalui jabatan kebajikan ia lah kan mangatur paguam yang buli mambantu di tokou kala tokou ada masalah ataupun tokou terus mongoi um tarus mongoi miuma da paguamcara yang yangbuli mambantu kalau tokou ada masalah yang berkaitan dengan nunu oni yang memerlukan khidmat guaman.

um Mamanau, um manyimbul plaan-plaan, kadang-kadang babiskal pun iyo nini lah masuk nini macam badminton maya da rumo-rumo ro no.

Kalau da nagara jami ti kalau da sajarah no um tokoh kabilangan um Onn Jaafar iro ti iro no pangasas na-namuka da nagara lah Allahyarham Tun Razak iro ni salah satunya tokoh lah tokoh um lagenda kabilangan antad da nagara Malaysia lah.

Filem mapakai ku ti filem Leftenan Adnan, um Sarjan Hassan jangan da Bukit Kepong kalau wagu ti um Mat Kilau oo' kuwo tino mapakai ku.

um Sukan yang makasanang da guang antangan ku kuo la macam sukan um nunu iti tinju tinju mapakai ku nini um gusti um babulalah.

um Kalau da joki da guang no da pandapat oku labih suka nini lah um kalau acara barpasukan kerana dalam acara barpasukan ti tokou buli mambuat pilihan sandiri samaada ikau bermain sabagai pamain utama ataupun ikau buli nini lah sekadar pamain simpanan um ino bargantung kapada um bakat, kasiatan dan juga kalau buli koyo pancapaian mu ri um kalau mimang ikau ma <coughs> madaras mungkin mungkin ikau lah jadi pamain utama berbanding dangan sukan mimiso mimiso ti kalau ikau suda nalah nalah teruslah tapi kalau dalam berpasukan mungkin kalau ikau nalah rumo-rumo akan muanang ino oni lah.

Ubat-ubatan tradisi saruk gunaanku ti kalau da budayaku ti laya' um laya' sabap kalau laya' ti um robuso' majadi da waig inumon tokou um.

um Pasal kajian makasejarah ginuruan da iskul ti aru nini macam kejadian um tinai' raja um raja namuat da tinai' tinai' ulun marumbut tinai' ulun marumbut pasal um pasal salulou nangku. oni. Pasal salulou nangku nabuat tinai' ulun marumbut. Ino sejarah yang norongouonku lah da masa semasa biskul.

um sampai da manti ti sarangga' atau pun sarangga' makalu ya ada' da yanan jami' ti oku parnah nakauma' lipanlah um lilangait lilangait no kalau bahasa kuo nyo lipan um jadi' lipan bara' maragang kulitnyo adalah makalu dalam um sama' da kalu um indu kariam um daru indu' kariam daru kalunyo sama da indu' kariam darunyo labih anam inci'lah ino yang paling parnah oku nakauma' tapi' sakali' onilah lapas tatiri isa nogu oku nakauma' iri oni'.

Kalau mongoi da laut oku sa' sa barapa' naubasan tapi kalau mongoi da bawang masarukku jadi' kalau da bawang sakayunku da gubang jadi' maya oku da ulun totuolah mongoi pagapun.

um Pada pikiranku warna langit no motomou um ino mungkin satu sama ada iyo secara semulajadi atau pun yang kedua adalah iyo adalah secara imbasan antad da laut kerana waig laut no motomou jadi iyo mungkin cahayanyo mangimbas da langit no motomou atau pun semualajadi no langit no motomou.

Kalau mangaal da tamujanji mitomu da doktor mongoi da hospital kerajaan mongoi da kaunter mikitaak da tamujanji jadi binaginya da kad lapas tino takun tokou da aribulan .

Ino ba nio pariama ti ni isa maru aru musim aru ni pariama da karau rasam manu ino ino nio pariama da yanan-yanan ja yanan jami mian ti lah um pariama ti nini iti nio um kalau da karau um kalau da karau macam-macam lah halang um yang kuwo yang mikana da karajonon kalau musim purasam aru nini paidanyo.

Biasanyo rasitlah rasit bacitak um laporan nini ba laporan bertulis yang itaaknyo da palamin ri pasal ino onilah yang resit ri onsoiyonmu supaya selamat duit iro ompunyo urusanlah.

Kalau da adau ti cara mamayar da pogun ti um molosu' mamaguna' da QR kot jangan kat sebap kalau duit karatas molin da adau tilah .

Da lakat manini' aru inipiku majadi da askar tapi' isa malap oku majadi da askar jadi' aru lain inipiku majadi da cigu' um jangan majadi da panulis.

um aru barang tambaga' ti um satarika laid um rapana' rapana' rapana' um sumpi' um um korungkah iri.

Makanan sihat ti sama ada intaid, mmi guring um tapi mi guring umounyo sa mogilo um bubur. Kalau sa' makasihat ti sama ada' karupuk, um nu lagi gula-gula' manu nini' um onsom onsom-onsom, mogilo monong ogu, usi', mogilo monong da um gula'nyo.

Alhamdulillah pasal bajet no ino ketentuan Ilahi' mimang sukurlah mimiula' sa' nini' kata' um susah kolod sa' nini' sanang kolodlah tapi' mimang miula' miula'lah sukurlah.